لو هختار ارجع لعصر قديم هيكون عصر النهضة. عشان نستمتع بالفنون وبالثقافة المبهرة، استمتع بالنقوش، وباي حاجة قديمة كلاسيك كده ليها طابع يعني بيكون مختلف عن اي حاجة عصرية، وفي نفس الوقت هتكون الناس هادية ومفيش زحمة الايام دي.